مكتبة باش نحط فيها كل الكتب المفيدة والجيدة واللي تفيدني في حياتي، سواء كانت حياتي مهنية ولا حياتي الشخصية. لان الكتاب حاجة مفيدة وخير جليس للزمان هو الكتاب. يعني الكتب حاجة مفيدة وتفيد البشرية بشكل يعني كبير جدا جدا والعلوم كلها في الكتب. لهذا يفضل يكون عندي مكتبة.